Gny tokony hataon'ny sefo mpahay miketriky hany moa zany de zao hoe: mila mahay miketsiky sakafo zany mba hahasinto ny mpividy sy mpanjifa gny hany hohany. De zany koa hoe mila mahay mitandrina koa izy am'lay al- amin'ny alalan'ny fandraisa client.